Telesakaopy ndraika fomba fahafantarako anany dia karazagna raha ambony tany aty mi zany izy olona mizaha raha aminanjy, firaha zahanana aminanzy zany a, i raha agnambo be am'farany sy taka-maso akagny se, na kintana io zany na volana io zany na ino mipetraka agnambo akagny a dia hita aminanzy aby avy akeo.